Neme nol losa natunesa so, na metema sek angka sanahulu te hu ta latutungaonso na. Sio hulu telu, ne hulu hitu, ha hulu lima, telu hulu falu, lima hulu ne, hitu hulu dua, dua hulu ha, sio hulu sio, falu hulu hitu, ma sanahulu hitu.